Nako nanga nabo i nanga giama i nabo manege pertama yang harus wa akana manege o kia bawang de de o kia mane de ya bawang manege wa aje ino trus wo sigano de o kia ma campuran mane gula ya, de gula wa wa tutuku wa tutuku oka langsung wa wa sibali nanga giama yang i o kia yang <hesitation> i jabo, supaya nanga o kia nanga nanga giama mane i taiti <hesitation> o kia, sembuh.